الأشباح بالنسبة لي أنا لا ما نؤمنش بيهم، صحيح ثما جن وخاطر التذكار في القرآن وكل أما يعني أن نحسهم أنهم هما عندهم العالم بتاعهم احنا عندنا العالم بتاعنا وما ثمياش تعامل ما بينات دولاك ميخوفونيش، العباد لي فيحسو أن ثما أشباح يحسو أنهم تيتعاملو معاهم وإلا مثلا يخوفوهم ولا يحاولوا يقتلوهم ولا يحاولوا يتواصلوا معاهم الحاجات هاذي ماهياش منطقية.